Alura ën cust mument fazu la tradütris, ma fazu anche la vicesindaca e al e ën pruget propi ëmpurtant përché agiütu la comünità ëndua vivu e a m'pias propri fe ën po dë pulitica